نفضل أنو تكون عندي القدره على التحدث لنفسي في الماضي علاش باش نخاطب نفسي في الماضي و نبها و نوجها و نوريلها طريق صحيح من الغلط باش نوريلها برشا أمور <hesitation> وقعت فيهم في المستقبل و متعاوتش تغلط فيهم في الماضي.